Zava-dehibe amin'ny tanora ny mianatra amin'ny oniversite. Azony mba hanatombozana ny fahazaina moa efa lasa lavitra izy amin'iny any e. Zay!